الإنسان كقدر يغير من المصير ديالو بالإرادة و الطموح، اللي هما ديما كيعطيونا فرصة باش نبدلو حياتناونبداو من جديد و الإنسان في الأول خاصو يبدا من الداخل ديالو، ويكون عندو هدف اللي يكون واضح ،ويآمن براسو، وبالقدرات ديالو. و الحياة كتعطينا فرص اللي خاصنا غير نستغلوهم باش نتقدمو و نبدلو حياتنا و نطورو منها